Kola we kora achu tanguba mmh mama kwanarata kwa msufuria alafu sufia ikatosheka ngwe nndesengi kwae olu kwasasa na nungu nungu kabakarika kwaenda kwaino lasi